Ke fȧliɛ̀, mùŋ ɓemàŋ nyiŋ, mùŋ toomàŋ nyiŋ wèè maŋ nyiŋ hàà ɗì mɔ̀ɛ̀, maŋ hàȧ ɗì mɔ̀ɛ̀ maiŋ vilè maiŋ haà, sèè zȧ mùŋ woà mȧȧŋ muŋ vilè niŋ màiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ vìle, mùŋ go mànȧŋ maŋ niŋ vilè maŋ niŋ haà, weètii àŋ ɓemȧŋ fȧliɛ̀ ȧŋ ȧŋ ȧŋ vilȧ ɗì lɛ mùŋ vilȧ ɗì mɔ̀ɛ̀